Xon or jwa'n ndablo gatmen, xon or jwa'n ndabloy chera parake win yo lozomen, ryoxkuenmena pero nzo ves nchatmen este xop or o tzap or par par yochemen na pues buen nzo lozomen thenye nchomka galomen per per jwa'n ndablo ryoxkuenmen nal mazra xop mazra xon or za thidib wiza' pues nawe nzo lozomen, nawe kemen zyn nawe nzo fuersmen mmeste para kemen zyn limen jwa'n ndablo limen.